<noise> nasarah an si anti ear lukwa nbwa ti yar lukwa nbwa tsu nthu ƙuti nasara ata ƙur, har mangada ya nuna lya ltsuwa lukwa nbwa pila ngyar. Toh wahala ti yah dah waci adi kulin wa, kumi ganta harari tah susum alah sal kumi faita hariri ndinah halagu wa sai gah. Tan maɗan kyar si wutisi tswa tin yaradi, yaradi tsuwa madan kyar kasi wutici tsuwa. Bah ɗa ƙusi zahda, gan mamah, gan tidah ganta bara kumi ga makarta gah komi nɗadinah thurngu wa anda si ƙulah kalukwa vinzi dalesi zayaru. Sai ƙukah kulini ɗadiwa. Barkah hyel nabi ti hyel ni imani tsuwa yadi parawa saide yakwa tawakali akah tani yaɗu sin lakwar wa tsiwa, ta thuwa yasin lakwa wa yakwa tawakali, kah imani ka hinthlaku kah hyel klanita bashim alanburu, ka hyel hamta sa'a akah sutu nbura barari. Njina uwall uwall tsuwa ka hyel nmwa ƙumadah kah ƙu mandi mmwa ƙumadah. Barka hyel kah barka nabi, bakar manzo gabar ɗa vamma kudu da arewa samma bakwai. Kah hyel ƙulumtala bashin alah nburu kah hyel nanburu sa'a sutu nbura barari. Barka hyel. Yar ƙu hathla burka, waci yar madan kyar harti yar lukwa nburaru, yadi barasu aƙulah ndawa yakwa barari kah duna yaru. Yara tsuhuwa hyel a nayari yardi kasawa. To duniyani har balutini tsu apani ndah hara ɗimi laah gu zani ala hyel, nɗah hara ɓalaku gadipala ga paktisu da halaga kagu halarwa. Efatu maɗa marnamah kah pukwa kuti da pala ekumi yadi dimititsiwa tsu yakwa thlivir hyel yakwa thlivi. nabi kamir yasi luhah. Luhum mah tabas. ga hirmah tsu luhuha gadi hirawama tsu luhuha. tsu yakwa gudita lah hyel na ni tita thuwa yadi masuwa yadi kaldufu ala hyelwa, yasi luhu tsuwa yapala mah ala hyel niri. mihara suna ɗimi tira duna hylthlakun ya tsu yakwe gwadita tsu. yaku thuramta kumah. sur ƙiti tsuwa hyeln paktira ƙukari kah hyel kumtali, suna kwa tsi tswa lkah hyel nmwa ƙumadah. ƙu guditah ala giri, <noise> tƙu gudita ƙumade kah hyel kulamta bashim ala nburu njina uwall uwallah ƙah hyel nmwa ƙumada kati hyel imani nzir duniya alanburu ka aburu wayi lafiya. Kah nburu pati tsi njina uwal uwal tsu ka nburu nuda gabarda yammah kudu da arewa sama bakwai ƙasa bakwai mubi bayan su, allah bamu sa'a. ya tsili ƙukar gapani an suƙani ana kwa dimi tirami mimeen pabur tiya haram yakwa kiɗa ƙala hal thlaku ya kwa ƙidar akah manzo miya pabur tia bara mi hausawa <noise> suti nda hara waci ati dah ɗantari, <noise> <hesitation> barƙa hyel kah barka nabi kah hyel vukwa ɗifi hausan tsu kah hyel kuluntali kumadi yadina mi hausawa diya, amah ngani ƙu parah kaɗi hara kanadi kah hyel vura akwa laku kah ƙumade nchitali lalwanaka haske. kati hyel nmwa ƙuma nburu kah ƙumade mmwa ƙuma nburu. kah hyel bada lafiya alah nburu. Suti ndi hara wachi tsu kah hyel ƙulunta aburu matsifur tsu, kah hyel nmwa ƙumanda ka kumanɗi nmwa kumand tsuwa. Ya allah kah hyel nmwa ƙumandah tik guditala giri tk guɗitala alah ƙumadi ka hyel yafiti nburu, kah yarabana yafitinburu. mah nɗah hara kuskuri tsuwa laah hyel yafitim kamir para na para, amah yakwa pare yakwa, kida akla jiri ka halthlaku vura akwa laku ki miya pabur, kah alde nmwa ƙumajiri. Ti jir si barayaru kaji ngati kalma yani gudita ka hyel ka guditala giri ka hyel na nburu hasike. Ka hyel ka barkar naɓi kah hyel nmwa ƙumaburu ƙah hyel nabur haske. kadi kida akula uwaltuwal yarni ka hyel thurda, ka ƙumade thurda shakha nburu ka yayel hara kaɗa trianta ƙuma, ka hyel nmwa ƙumada ka ya rabana ɗuƙu th ɗupuwada kamasifa ka bala'l gudita ala chiri. Jir ɓarayar ngani kulini yaƙu sandi ɗah baraya adiya yarksi sai gudiyan dalili yakwu dali. Ka hyel nmwa ƙa ƙumanɗe nmwa ƙumanɗa kah hyel ƙulumta bashi, ka yarabawa ƙulumta bashim. Ubagiji ya karimu muda munsha wahala vu yaru akwa laku kaya mi ɗa pala farila. <noise> apayama ndiƙu para yabara yaɗe para gagude lƙu dinga tsuwa kadi yafi tire, ya kwa ƙida a kala jiri kaji yafi tira. mi para ka hyel vura kwa laku yamiye hausan wa. usa lk gwadi tidi ya allah yakari ku, kaka hyel hamta, lafiyaku, ka ƙumade nmwa ƙumi ki nmwa ƙal- kal ka miya pabur ni, ya miya hausa alajir wa ka hilantiwa <noise> aa kal- kal we apani diya burda. Yah da bunidi yadi wutu njabi salwa yadi wutu nthlir sal mai. Gati duvuh, ga ndati mwadibu wadanƙh nkha. ƙa ti duvu ka vi kuba uwa kah tilara, kavi kuba goro. E nguni akwa thukuma ka lah maƙkana <noise> ati tnu lalur hyel ka nuni har tiya ɗuka tsa ɓurah yaɗa layarwa. bzir a tuwa esi kwa faku yakwa siƙu bulam fah ɓura ki nguti ngaji kata jak ki jak tala thuvir ni <noise> yauwa yaɗi pala kumi wa <noise> dibuni maɗani dak ƙuli mand kyar ƙu tikivi sai e talada duvar da anjira e pipi suti yadi wutuwa suri aɗiwa. tsu lzi kuti kanadi. miyana pala kira lƙu zankha gadi mayanawa ga vura akwa laku na ɓdakuwa suti dari ndadi na darwa sai hyel thlaku. Yadi tira wa har basakani tsu yafini. yaɗi ƙumangariwa, yadi ƙomiwa tsu yakwa huwul nda kawari nar nah. Adima adimawe yadiya shimuyi kurwa mi ƙukar ya nala ndah to kuni zaman ntsirawa amah narnah bakulini tira akli tsu ya ndilai lanwa. Yada nkatarwa kamir hyel ata niyari yaɗi sidiwa tin gada ndah ƙu sinta, yadi sidiwatin ged nda ku sinta. Yaɗi kwa ngalwa tin ti lukwa nbwa apar yadi ngal auna palwa yakwa sim yakwa sa. Yakwa tsuhuma tsu nji niyar yakwa tsuhma nji kwaniyari buhu makar nfur, ntufu kulin ga wuta nbukiya bufu a hara nkwa. tsu ndani saɗaka. yadi tapa ƙuɗu auna sha'akwa bazari ni ka ngal thli auna pal wa. Panau auna pal wa. ana ɗa katali tsim panaw, sai emati thli. Toh nanan ti yakwa tsuhwa bwa thli na daban bwa panaw ɗaban, harti za tsuhwa. To yadi ngava budi, wa, ya kwa tsin, ya kwa sa. mah dak ni saka tsu ya ndikela yar ka nda- ndina na nmwah tsu kula yana kula saɗaka wa. kamiri hyel anni kaya adiki ka ndah. Shinkha suti gahari ƙa bara alheri, gapala aa wane ta shimu wane ataha panwa. Kulini lawan ta kal kaƙana, ama takwa visi baka ali ldamhu tiƙwani takwa ulni. kaka na diya mayani ntah dam, baba shikurari toh adi bɗakun. Bundi diya ta thlatu ƙasi thawara. Ki'u nkha mah miya hal na dimi ta nmurya. Toh ga bara sunakwa ɗuniya ko wani nɗah kandi yabon mi ɗadi pala wane. ntsiy bɗaƙawa. Anti guɗita lagir ka guɗita ala naɓi tijir barara ngumi, ƙah hyel visi barka ala jiri kah hyel visi baƙa ala var, ƙah hyel visi barka alah jiri, kah hyel saka ala jiri. Tigu barara ngani kisi afiya nkiri ek gudita ala ga, ka hyel sakata ajaga, ka kumade sakataga, ka hyel timta laga akwa masikar akwa mazim. Na gode kah hyel ƙulumta bashim ala nburu. ƙah hyel hara ka nzin nburu kzi ɓdƙulaka, ka wasiki fahimta kaɗu lukwa laku, ka nbur kidi hyel, kabur kiɗi naɓi. Allah bamu lafiya